भाई! मत्सो आवाज कवी कर मरे, टाइम बाग कितलो झाला तोह, लोकांक सकाळी उठण कामांग वोचांग जाय असल्या आवाजान कोन निदांग पावचोना। जणत्यांग झाल्या ह्या आवाजचो समकोट त्रास जाता तेंचे कळीज कलकलों लगता। मगे तूं मत्सो आवाज कमीत केल्लो बारो, लोकांग माते सुसदगात निदांनी।